I get I get plenty close friends ley one neh la closer to me na na ley about three and all lor all in ley same age ley other one la thirty- one year ley other one la thirty- two year ley other one older than me one year so he thirty- three.